Los rinocerontis gastan los sus cuernus de muchas hormas. Los cuernus los gastan pa protegel-si delos predaoris i pa luchal contra sotrus rinocerontis ena epoca de tomal-si. La verdá es que los rinocerontis huncionan comu animalis de batalla, paeci que tienin comu un xergu, es comu un tanqui ena guerra. Tamién los gastan pa marcal el su territoriu i pa sentil fatus alreol. Angunus rinocerontis mesmu gastan los sus cuernus pa encontral raízis i tubérculus pa comel.